Izy ka andeha sambo andeha magnôkagna amina fomba mila homagniny zegny, mila managna gilet, avekeo efa manomagna resaka provision le raha hoanigny anatign'izy agny, de aveke kao raha afaka andriagna fa tsy ay mo ka arakaraka hoe firy andro igny lalagna igny na mety hoe antsa-dera, fa zegny hoe mila miomagna saigny, vatagna, fagnahy